ènì àámi èle, ilɛ màa bàa trɛ́ɛ, ù no màa íkaka yìià áɖii <hesitation> ikle tíbí màa ɔmi fía ɖí ilɛ lɔ búá nà mi fè àkpli íìnzòòni nì alafá íintɔ màa ɖi màa bu ɖàá ŋualã, ì nà mi to íkabì ani ìgò ɔmi náka nìlɛ màa na nya àmlɛmi atrɛ́ɛ̀. úni ìgò ɖiì ilɛ màa nɛ ìtɔ bu, úni nyaàmlɛ ká, úni yìlè ánuká. Kàɖi à wa ówò nànyì màa bèé yi ni ògò ànyì lɔ̀ɔ, èni nàáa ɖí ɔwɛ náka nìlɔ ɖi ni ówò nyòo ɖo lèe úni ògo búá podìnìówò ówò nyòo ùlè lɔ ká úni ówò nɔ̀ku ámi ka à waa, ikúnya ulu uluulu búá, ɔ̀bìjo una jɔ mèkèɖì u na jɔ, ɔ̀ɖátèe u na jɔ, izì, una jɔ nì <hesitation> ilɛ lɔ náka ká nyaàmlɛ ánu úni ówo nèwù ɖòo bu lià áɖi kása ówowa áŋká ŋúálã, ù ɖi ènìeɖì ɖèé le kaɖi ówò òó zi nà so ɔ̀lɛ̀ɛ̀. <hesitation> sùkúù ìnɛ, sùkúù màa ɔmi fèè, ina nù íŋlèésì ká tíbíí. úni kìnì, í ná tu li íɖì lɔ káèè ì nà mi fènìà ùyà lèe àni. màa bàá ni fè ùyà lèe à nàá fà wɔ ɔ̀ ani Gàánà màa ɔmi fè ɛnɛ́ɛ̀ kínì ɛɖí lìi ámɔ̀lɔ sú ɔmi mì nyo néèɖe, úni flàsíì, ìí nu kíni ká tíbíí. kíni ká kayi ìí fe flàsíì ànyì lɔ ì nàáá cí ɔkleè màa bàá ni fè ùyà lèe blɛ̀ɛ ɔfɛ́ɛ̀, ìí nu kínì. ìí nu ìcúì ká tíbíí úni sú ì nà mi nyo búni ká eɖe. kíni kòŋ ɛɖi zì li ámɔ̀lɔ ɔmi zì mì nyo aɖu kè íkeanì ɖɛ́ɛ́ dò eyéfo màa ɔmi sòwa <noise>